Laha aminakahy manokana aloha mahay ny tompony ny akoho. Fomba fanehoan'ny ty firaketam-pony amy tompony, nofa mitoka tompony iny mifoiky <noise> na mitoka anazy hoe, mikaiky azy hoe nda nda nda nda, lafa mananto i zay. Fa eo i zay fa akeky tompony eo, sady tsy mandosotry i no laha tompony iny ah manambotry azy.